Tajani iñi nuun nuun tichi nda neme aguacate guee iyo jehe forma cuaha comida gaa mee comida guacamole namee tichi mejorado namee jaaz meni tichi juñu cuu ñe bueno cuaha ensalada namee chaha tichi ian ujun mee nutritivo cuu tichi Cuca gente quivɨ ni caca ican ti cua guacamole cutu cua ujun ñaan ensalada ticaca jeh cava